Ny Rosiana dia olona hentitra ary tantanin'ny filoha filoha mpanao didy jadona. Misy rafitra av- avokoa izay atao rehetra ary manaraka fitsipika mazava ry zareo.